<hesitation> Zah magnokana zah mbola tsy ary tan-dafy, fa lera zah mandeha any ndraiky mety <hesitation> ôhatra hoe kô magnano vakansy zah dônko eo amin'ny vôlana araiky na na vôlagna roa ake zah midoko akagny.